Saayiŋ a maŋ baake ka a ke buloo la bari niŋ foloo to i bi naa kuuroo la niŋ i ye i la jio bee loondi, i ye feŋolu ke jii foloo to, suruwaalu ko, n batu n ŋa a fo mandinka kaŋo la, ka a hooji, hoocarilaŋ jio, i ye i kuu wo to i ye i ke nonjii foloo kono, i ye safunoo taa i ye i kuu fo i seneyaa. I ye a bondi, fulanjaŋo i ye a bondi, i ye a jaa.